بحب ال- <hesitation> الأكل المسكر أكتر ، مش عارفه ليه لكن <hesitation> أعتقد هي حاجة كده جينية ويمكن علشان كمان <hesitation> الأكل المسكر بيدي <hesitation> هرمونات سعادة كده ، و بحب بالزات في الأكل المسكر غالبا الشكولاته ، الحاجات اللي فيها كاكاو يعني